ata paling dia menurut one mai aku'n gah ute wortel. Ute wortel hitu lite gah ngance pande bermacam macam lite. Pertama'n gah iris lite iris lite ute wortel hitu poli hitu gah langsung lite gah cero. Te sua'n kole gah ngance lite teneng kaut i agu ngance kole lite campur agu ute ute bana ise saung ndaeng ise boncis sio ngance kole lite campur agu nuru manuk.